Maisha Makala vau nginyite mbugite kava gutulila ngai tondo natulila ngai maundu Makala ni makorwa me mega tondu nie nana mvoya ni umbi gusaga nathie kiugore giake nubigusaga kuvoya nivoyaga kiroko, thaa thita tha mugwanja mothaa mothe mothe mbikalaga ngivoyaga ta lilia nagia na mathina makwa nike ningagagiirira ndinenga giriria mundu nav alia njaa ucio nike thiesaga vaai ke ngamova thina ciakwa ngacoka akambigue na ngekara nina thayo thiini wakwa neguo natukanilia muno ngosa bible ngathoma ciugo ciake ngona nina cooka laini koguo gwikara ungairi nikuo namba one tondo utai nan gai wi njaa ya uvoro, <hesitation> nie nimendete gwikalania na andu tondo nio indo ugatura andu ndungikorwa wan a indo ana kava wina andu gukira wina indo tondo andu acio we na kaundu gaku acio nio mangekunyitirira. Ndiedaga gwikara na andu aria mekaraga makivurugana rumena nirutumaga mandu masoke tondu riria wasengenya mundu kana waruma mundu mucoke murumane ikorwe ni ritina I vau kava gucaria mandu mwikare nthii mukina aranagiria maundu mau makinathira tondu thayo niyo yandekanaga na vena thayu ni mugutura na and una and una njira mbagiriru. Ta riu kwi andu mariaga ndeto ugikinyiria usio wingii akithie aginyiria uria wingii ugikathikiriria cia tamba itaura igima niwe unyagirie maundu mau kwi andu acio oothe riu vata niwikore wira undu ni mundu ucio mukwaragia nake ikithirara vau ni kenda undu ucio utige gutinda ugitamba na kou kuthokangia mucii ya andu nondu wa kiugo gut una undu aria mwega ni ugima wa maili na wina ugima wa gutai wa mwili gutai undu unge kurema ugima wa mwili mwaurire na njira iria mbagiriru irio <hesitation> ino mbega nicio ithodekaga mwili ta carbohydrates, protein, vitamin icio cionthe ukaria na majii Mengi thiini wa mwili kwanja mai ni mega muno thiini wa mwili. Mai nimo mathotekaga mwili mai nimo matumaga irio thiini wa mwili waku ikavota kudigestwo na kurotha exercise ndugivota kuvotha exercise njara ciumagara ciatura main a irio ino mbagiriru, niwagirire nginya kungaria ana mawira ta mauturutaga migondari ukaruta wina kio muno ukirituthagia mwili waku wira wina vinya vinya niketha ukorwe wino vinya mwega wa mwili.